ମାନ୍ସୋ ଖାଈବା ନିତିକ ଅପ୍ଥା ଭାଵେ ଠୀକ। <hesitation> କୀ ଏହା ବ୍ଯୋକ୍ତି କା <hesitation> ଦ୍ରୁଷ୍ଟିକୁଣ ସଂଶ୍କୁତି। ଧାର୍ମିକ କା ଦ୍ରୁଷ୍ଟିକୁଣ ଏବଂ ପ୍ରାନିଂଗ କା ଅଧିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭରା। କରେଂ କେହୀ ମାନ୍ସୋ ଖାଈବା କୋ ଅପତେ ଅଂତୋ ଫଲଵାନତୀ ଅନ୍ଯୋ। ମାନେ ଆଖୁ ଜିଵନୋ ଆବସୀକୋତା ଭାଵେ ଦେଖନତୀ ଔର ଅନ୍ଯା। ଲୋକା ମାନେ <hesitation> ଖାନତୀ ଭୀ ନାଜୀନ।